Untuk lawatan ke sungai perjalanan ke sungai kita, sungai seka-kita kena melalui hutan lah Um hutan biasanya dan kalau di komuniti sungai-sungai tu banyak karabau kita lalui macam-macam.

Melalui teknologi ni kan guru terutamanya yang mengajar lah iaitu cigu guru dorang mudah untuk mendapatkan maklumat mengenai pengajaran yang dorang buat jadi dengan teknologi ni juga dorang dapat Um membuat dorang punya proses pembelajaran itu lebih menarik menggunakan video begitu.

Um Sangat bahagia kerana Um telepon sangat berharga kepada saya dan pada masa itu Um jarang-jarang orang ada telefon Um.

Pekerjaan yang saya mau ialah menjadi seorang cikgu kerana dapat mendidik anak-anak bangsa sendiri.

Musim atau cuaca variasi di negara kami adalah musim panas. Jadi yang panas kalau panas betul lah Um dia akan dia jadi kemarau, musim ujan itu dia akan sejuk dan bila telampau ujan dia boleh akan jadi banjir lah begitu.

Bintang bintang nama bintang bintang kejora, bintang suraya kalau buruj Um leo.

<noise> Ya ada, saya main guitar. Saya suka main guitar. Saya kalau boleh dibagi peluang untuk mengasah bakat untuk bidang lain pun saya suka terutamanya Um muzik, alat muzik Um piano begitu. <noise>

Sekolah di negara kami memang menyokong pelbagai bahasa sebab bahasa ni satu keunikan dan tidak semua orang boleh capai atau pun memahami sesuatu bahasa itu dengan mudah, jadi sekolah lah tempat untuk belajar

Muzik kegemaran saya ya lah muzik santai santai sahaja ya biasa biasa saja bunyi dia.

Yang menjaga wanita s-yang mengandung dalam komuniti adalah seperti <noise> jururawat jika ibu yang mengandung tadi ada melakukan <noise> pemeriksaan di klinik, <noise> yang kedua adalah suami, yang ketiga adalah ibu bapa dan keluarga.

cari Um bahasa pertuturan ini ada banyak berbagai cara, ada yang kena ibu bapa, kawan, saudara dan Um sebagainya. Tapi yang paling baik dan Um cepat ialah bahasa seharian kita gunakan dalam keluarga kita.

"Ya, saya memandu membawa kenderaan kereta persendirianlah, saya boleh bawa ""motorcar"", saya boleh bawa kereta pacuan empat roda Um itu saya boleh bawa, saya boleh memandu."

Um Saya amat suka menyertai sukan Um berpasukan dibandingkan sukan individu kerana sukan Um berpasukan Um bulih menimbulkan Um kerjasama yang erat dan boleh merapatkan silaturrahim antara satu sama lain dan ada sifat bantu membantu mencapai kejayaan dalam sesebuah pasukan.

Percutian yang saya suka saya suka percutian di kawasan yang berkaitan dengan alam. Contohnya, Kundasang Um sebab s-apa-apa yang berkaitan dengan alam semuanya memberikan cas-cas yang positif. Maksudnya Um minda kita lebih tenang dan terbuka bila melihat dengan alam sebab cas positif itu ada.

Um sebabnya mereka ingin mencari peker - pekerjaan yang lebih baik dari tempat sendiri mereka ingin mendapat kelebihan berpindah

Keadaan awan cerah saja hari ini

Permainan papan permainan papan adalah papan congkak itu pernah saya main lepas tu permainan kad pun saya pernah main kad Uno lah itu sahaja lah kad.

Ada dalam tahun lepas tahun ini ada berubah dia segi dari segi masa panas panas atau kemarau yang melampau yang telampau tinggi Um rasa panas tu lah hujan lama tidak hujan jadi menyebabkan kita tidak selesa tinggal di luar atau di luar dan ada juga masa kit hujan yang telampau banyak sehingga menyebabkan banjir.

Rancangan TV adalah roda impian pada ketika dulu masih di udara kan di layar kaca TV tapi ketika ini Um siaran tersebut sudah di berhenti di tiadakan ia banyak memberikan kebaikan dan Um keseru kan itu ada.

Um Perayaan tempatan yang dihadiri keluarga adalah seperti Um perayaan di sekolah-sekolah di tempat awam ataupun di rumah-rumah Um di rumah-rumah kebajikan sambutan untuk merayakan ulang tahun ataupun sambutan Um memang diadakan untuk merayakan hari-hari kegembiraan bersama keluarga.

Jenis seni yang saya suka ialah seni kraftangan

Um Komuniti saya ada jenis tarian tarian liliput dan juga muzik tradisional tu yang paling paling tradisional adalah muzik yang berasaskan kulintangan yang akan dipelbagai kan dengan pelbagai jenis lagu.

Um Permainan seperti ini jarang dilakukan tetapi jika ada Um mungkin akan berminat mengikutinya.

"Artis tempatan yang saya kagumi iaitu kalau di Malaysia ni saya suka Zizan Razak sebab dia pandai buat lawak, dia pandai belakon, dia pandai menyanyi dan juga dia pandai juga mengacara dia memang ""best"" lah saya memang suka."

Um Ada, kalau komuniti Bisaya Um ada tarian nama dia tarian Laliput. Kalau muzik Um tradisional kalau orang Bisaya dia lebih menggunakan kulintangan lah, kulintangan daripada, kulintangan dan gong untuk mengiringi ni lah tari-penari-penari ni. Boleh juga main lagu-lagu moden.

Pendapat saya mengenai iklim ini Um ia berubah-rubah Um lagipun kalau dia berubah orang pun ber-berubah tidak dapat mengikut iklim.

Sebab utama komuniti kami berpindah dari tempat lain ke tempat lain adalah peluang pekerjaan ada sesetengahnya daripada kami yang mempunyai pendidikan yang tinggi yang tidak mau bekerja di kampung, jadi mereka perlu bekerja di luar kawasan bandar lah jadi terpaksa berhijrah ke tempat lain.

Um Saya berpandapat amat baik kerana Um ujian Um dari peringkat kecil boleh malatih anak-anak kecil kita untuk menghadapi ujian-ujian yang lebih besar bermula daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya ke peringkat universiti.

Mungkin Um berbagai-bagai jangkitan penyakit yang menyebabkan Um kesihatan terganggu yang buli mengakibatkan Um gangguan kesihatan berpanjangan dan juga boleh menyebabkan kematian.

Seorang guru mampu membentuk kehidupan kita dengan nasihat, dorongan dan cerita-cerita contoh yang pernah dialami nya atau yang Um orang lain yang akan alami sebagai panduan kita Um membentuk kehidupan kita sendiri.

Jenis tumbuhan yang saya selalu nampak Um pokok bunga kertas dan juga aloe vera sebab itu adalah jenis-jenis tumbuhan yang ada berhampiran dengan rumah saya.

Berenang saya tidak suka tidak pandai berenang <laughs> Um saya rasa perlu belajar berenang tapi saya rasa saya sudah telampau lewat untuk belajar berenang tapi perlu generasi muda orang sekarang perlu belajar berenang sebab kita perlu untuk keselamatan diri kita.

Sukan Bola sepak Um itu lah seronok kalau di tonton.

Artis yang saya kagumi adalah Neelofa sebab saya minat dia sebab dia punya penghijraan dia dan juga cara dia serta kejayaan yang dia capai.

M Nasir dia adalah seorang penyanyi, penulis lir-lirik lagu dan juga dia seorang pemuzik pemuzik negara Malaysia yang mempunyai peminat terlalu ramai.

Mula-mula menyediakan dia punya bahan-bahan lepastu masak lah kegemaran kegemaranit saya.

Sebab biru itu pada saya ketenangan jadi bila kita tingu langit bila kita gelisa biasa kita tingu langit dan kita rasa tenang mungkin itu lah saya rasa langit tu bewarna biru.

Mengundi merupakan hak individu masing-masing. Um Kita menggunakan Um sistem demokrasi. Kita gunakan lah Um sistem yang ada- hak yang ada untuk memilih pemimpin yang kita pikirkan dapat membawa Um kemajuan kepada Um negara kita sendiri.

<noise> Tumbuhan yang saya sudah tanam. Um Pokok Um apa ni? Tumbuhan aloe vera yang saya sudah tuai. Maksudnya, aloe vera tu saya pakai untuk Um perubatan lah. Maksudnya, kalau ada luka-luka kan gitu boleh sapu. Jadi ada kegunaan dia.

<noise> Kad pengenalan, visa, pasport dan bermacam-macam dokumen mengikut keperluan semasa perjalanan.

Tidak, saya tidak memandu sebarang kenderaan cuma saya memandu ke-kenderaan yang saya ada sekarang ini iaitu hilux dan motocar itu keperluan sendiri.

"Permainan video yang pernah saya main masa kicil dulu saya suka main permainan ""Game"" ""Street Fighter"" dengan Mario saja itu antara permainan yang pernah saya main kalau kad mainan budak-budak main tapak Um tapak-tapak orang orang tempatan bilang."

Um Pendapat saya sangat sesuai untuk mereka membuat ujian.

Nasihat saya untuk rakan yang gugup tentang sesuatu jangan pernah rasa terlalu ditekan dengan keadaan meskipun kita rasa macam Um aku takut mau benda lain kita jangan takut selagi kita tidak mencuba jangan terlalu berfikir benda yang belum berlaku dan kalau kita salah sekali pun tidak memberikan apa-apa masalah dengan kita yang penting kita mau belajar.

<noise> Menjaga minda yang sihat kita kena berfikiran neg-kita kena berfikiran positip. Jangan berpikiran negatip. Sentiasa mencari tau info-info pasal positip dan kita kana berehat secukupnya, tidur secukupnya, tidak boleh lewat tidur.

Um berubah sepanjang lima tahun yang lalu mengikut cara perbank-perbankin-perbankan semasa Um perbankan semasa mengikut Um cara yang telah ca-mengikut cara yang telah dibuat dan mengikut jadual

Saya suka muzik jenis slow atau balada, saya tidak suka muzik yang talampau rancak, saya suka muzik yang bagi ketenangan Um saya tidak suka muzik yang talampau laju, balada lah saya suka balada.

Serangga yang terbesar yang saya pernah lihat di tampat asal saya ialah serangga bertanduk. Serangga bertanduk ini merupakan Um satu serangga yang Um memusnahkan Um pohon kelapa sawit dan juga pohon kelapa Um yang ada.

Macam mana masyarakat kami membantu orang yang memerlukan adalah kalau orang-orang itu memerlukan dari segi kewangan mungkin kami ada tabung tabung komuniti tabung komuniti kumpul lah Um untuk bagi sumbangan orang tu dan kalau dia memerlukan apa-apa yang diperlukan Um kalau tidak mencukupi kami akan minta kepada YB.

<noise> Um Tidak Um apalagi sekarang ini saya sudah malabih umur 60 tahun ke atas dan sudah lama tidak membuat kerja-kerja rumah seperti di jaman sekolah dahulu.

Untuk meningu keindahan apa-apa yang terdapat di sungai itu, ikan ka itik-itik baranang Um itulah tanda kalau melawat sungai.

Um Jika merindui keluarga Um hubungi keluarga dengan segera hubungi keluarga dengan segera Um memohon cuti untuk balik kampung kampung dan sentiasa merancang cuti untuk balik kampung menemui keluarga untuk mengubat rasa rindu.

Acara atau perayaan yang dihadiri maksudnya acara kenduri-kenduri kawin itu acara-acara yang biasa dan juga Um perayaan maksudnya hari raya Um kadang-kadang kami juga pigi perayaan-perayaan cina pun kami datang juga berkunjung juga Um begitu

Ujian sekulah untuk budak-budak kecil saya rasa tidak perlu. <noise> Budak-budak kecil biarlah diajar cara mereka menguruskan hidup dulu. Tidak perlu ada ujian-ujian sekulah untuk- Um untuk diorang. Sebab membebankan diorang. Dorang perlu diajar untuk cara mengurus hidup. Itu lagi bagus daripada kita uji diorang dengan ujian yang kecil, ujian-ujian sekolah.

Selebriti atau pelakon yang saya suka macam saya ada cakap tadi Um Neelofa, Neelofa dan juga Fazura lah ini adalah satu gabungan yang sangat mantap sebab saya suka dorang punya perubahan dan juga kejayaan dorang dari masa ke semasa.

Keadaan awa biru tapi ada gelap-gelap macam mandung mungkin juga mau hujan lah tapi sekarang ni Um macam cerah-cerah sikitlah tapi masi ada mendung tidak telampau panas ada mendung-mendunglah mungkin mau hujan juga.

"Saya dapat telefon pertama saya hasil daripada gaji pertama saya dan waktu itu adalah Um ""handphone Samsung JT Prime"" itu adalah ""handphone"" pertama saya dan saya rasa sangat-sangat ""happy"" sebab saya dapat ""handphone"" pertama saya dari gaji pertama saya. "

Cara menambah nilai keridit adalah dengan Um cara menilai keridit cara menambah nilai keridit adalah mengikut cara mengikut cara keperluan telefon jika telefon menggunakan Um jika telefon itu menggunakan Um kredit seperti biasa tambah nilai dan juga tambah nilai untuk menambah.

Di tempat saya mempunyai beberapa perkhidmatan. Antaranya ialah Maxis, Digi, Um TuneTalk dan Um sebagainya. Um Tentang Um talian ada yang baik dan ada kurang jelas bergantung kepada jinis Um yang kita gunakan.

Iklim di tempat tinggal panas lembap kalau di Malaysia khatulistiwa jadi dia ada masa panas ada masa hujan saja lembap Um itu iklim yang ada di tempat tinggal saya lah itu sebabnya ada masa kita kemarau ada masa banjir lah hujan panas dan lambap.

AI ini adalah teknologi yang baru iaitu kemampuan mesin atau komputer yang baru-baru juga muncul di ne-negara kita ini yang mendapat peratian.

Cara pembayaran di negara berubah sepanjang lima tahun yang lalu sangat-sangat berubah kalau dulu apa-apa pembayaran kita mesti pergi ke kaunter kita mesti berurusan di jabatan-jabatan tertentu dan semuanya melalui secara tunai tapi sekarang apa-apa pun boleh guna kad, boleh juga online.

Menggunakan telefon bimbit Um buli nampak apa keperluan di dalam telefon.

Um Saya harap teknologi boleh bantu saya buat karja memudah mengasi sanang buat kerja dan sanang dan tidak telampau mahal untuk didapati. Um Membantu lah dalam bila kita bebuat sesuatu. Itu saya harapkan dengan teknologi.

Peristiwa bersejarah yang saya pelajari di sekolah adalah satu peristiwa saya Um belajar di tingkatan enam maksudnya tingkatan enam tu adalah satu level yang susah tapi saya berjaya menghabiskan.

Um Jenis tumbuhan yang atau pun bunga yang sama nampak minggu ini adalah aloe vera dan juga bunga kertas.

Sabab ia suka mendangar apa yang saya luah kan umpamanya untuk pasangan saya lah apa kalau kita ada masalah dia mendengar apa yang kita luah kan.

Pelajaran sains mengetahui bermacam-macam tentang kehidupan Um luar dan juga kehidupan Um seperti binatang-binatang dan juga tumbuh-tumbuhan.

Filem rancangan TV kegemaran saya saya suka tengok TV katun atau pun TV TV ria atau pun TV TV prima.

Generasi tua selalu bagi nasihat Um mereka cuba libatkan diri dilibatkan dalam apa-apa Um. Biasanya dalam kenduri ada orang tua Um sama-sama bergotong royong contoh kenduri kawin Um sebab di situ kita ada gotong royong bemasak sambil bergotong royong atau bekerja tu durang selalu bagi nasihat, mengajar. Jadi pada saya itu cara mere-cara durang mengajarlah untuk golongan muda.

Saya lebih gemar mengadakan percutian di tampat negara yang maju Um di sana kita dapat satu Um pelajaran Um membandingkan antara negara kita juga negara tampat yang kita tujui Um dengan segi kemajuan Um cara masyarakatnya menggunakan teknologi.

Cuaca hari ini sangat baik tapi pada kebiasaanya akan hujan di waktu petang lah.

Pinjaman kecil dapat membantu wanita melakukan perniagaan ni di mana pinjaman kecil tu memberi modal kepada wanita untuk memulakan perniagaan tanpa ada bunga, tanpa ada interest, jadi wanita mem-dapat membayar semula tanpa potongan bunga, hanya membayar jumlah yang ditetapkan sahaja.

Mengikut keadaan semasa Um cuaca jika berada di dalam cuaca panas iklim akan berubah menjadi panas, jika berada di kawasan sejuk iklim akan berubah menjadi sejuk.

Setakat ini saya tidak pasti masyarakat lain Um untuk membuat pembayaran tetapi saya sendiri buat masa ini membuat semua pembayaran melalui bank online.

Penghijraan yang ada di negara kami adalah penghijraan daripada luar bandar ke bandar penghijraan Um dari segi agama pun ada juga ada ada yang menganut agama islam masuk agama islam disebabkan perkahwinan dan sebagainya lah.

Yang ingin saya pelajari ialah Um dalam menerokai bidang Um pembuatan robot.

Teknologi sa-saya banyak guna talipon dan komputer, komputer, laptop lah Um saya banyak guna untuk bagi sanang kerja saya memu-kasi mudah urusan saya lah sebab saya cigu jadi saya perlukan laptop sama talipon.

Warna yang saya suka adalah warna biru, putih, merah dan juga grey kelabu.

Um Cuaca mengikut perubahan iklim ada musim kemarau ada musim sejuk dan ada musim berangin mengikut dua monson iaitu monson timur laut dan monson barat daya.

Saya suka memakai pakaian yang Um selesa walaupun harganya tidak sebegitu mahal tapi yang penting selesa dan mudah kita kesana dan kemari me-membantu masyarakat Um dalam komuniti kita.

Ya saya bersetuju Um kemajuan teknologi yang ada pada hari ini boleh meningkat Um kualiti hidup kita.

Saya tambah nilai kredit atau membayar telefon Um ada dua cara satu secara tunai kedua secara online kalau kebetulan Um ada duit dalam bank online boleh online kalau tiada cash.

Pegawai kalau pegawai kerajaan dorang misti lah menjalankan tanggungjawab dorang lah kalau dia cigu dia kena ajar betul betul lah orang tempatan dia kena mengajar kalau dia sebagai pegawai kerajaan dia kena Um di pejabat kena laksanakan tugas dia lah Um tidak curi tulang itu yang perlu lah supaya tidak sia sia kerja dia sebagai pegawai.

Iklim di tem kita seperti di Malaysia adalah iklim Khatulistiwa mengikut perubahan cuaca semasa.

Permainan yang dimainkan dalam komuniti kami Um buat masa sekarang badminton dan juga bola tampar serta bola sepak lah itu yang paling sering orang main.

Mata pelajaran kegemaran saya ialah Bahasa Melayu. Um Itulah mata pelajaran yang saya suka semasa sekolah dahulu. Ia merupakan bahasa pertuturan seharian kita.

Untuk yang menjaga wanita yang mengandung kalau dalam komuniti kami yang pertama sekali semestinya suami yang kedua ibu wani ibu wanita tu sendiri ataupun ibu mertua dia atau ahli keluarga yang terdekat lah.

Kalau pasangan saya suka sebab <noise> dia seorang yang banyak sabar sama ujian yang dia hadapi dan banyak bagi nasihat saya lah kalau sahabat kawan-kawan baik saya diorang pun suka banyak bekongsi nasihat dan menghibur juga masa susah hati.

Saya amat mengharapkan masa depan Um kita lebih maju di takat maju dan menjadi negara maju dan segala keperluan Um yang kita perlukan dalam kehidupan Um kesediaan di negara kita sendiri untuk di nikmati.

Mengikut situasi dan cuaca jika cuaca baik penerimaan telepon akan baik talian telepon akan berfungsi dengan baik sepenuhnya.

Um Secara peribadi saya tidak ada cerita Um budaya yang saya suka Um dalam budaya saya sendiri kecuali ceta-cerita tradisi rakyat yang diceritakan oleh datuk nenek moyang suatu ketika dulu.

Seorang guru membentuk kehidupan adalah melalui Um luahan dari hati ke hati, apa-apapun masalah jangan pendam sendiri, kita mesti luah, kita mesti cerita, kita mesti kongsi dengan orang supaya permasalahan itu kita boleh Um atasi sama-sama berbincang macam mana cara untuk mengatasi.

Tempat suci kalau orang islam mimang di masjid lah masjid atau surau Um bila solat atau tempat masa-masa tertentu kita akan datang ke masjid lah musim hari raya puasa itu tempat suci bagi orang islam seb kebanyakan komuniti sudah beragama islam.

Buku cerita kanak-kanak tempatan yang paling popular iaitu pas Um pasal angan-angan Mat Jenin.

Perasaan gembira tenang dan dapat bermain dengan kawan-kawan.

Penulis saya minat Ramlee Awang Mursyid sebab Um dia suka menulis cerita-cerita thriller yang cantik, syiok untuk dibaca. Saya suka Ramlee Awang Mursyid, cerita-cerita dia syiok kita baca.

Cabaran yang oleh usahawan semasa mula-mula membuka perniagaan itu memanglah dari segi persaingan, persaingan sesama penjual yang lain dan juga kawasan dia agak strategik ataupun tidak strategik. Begitu juga dengan pelanggan, sama ada pelanggan tu mampu atau tidak dan juga jenis perniagaan yang dia buat.

Saya bermain alat muzik tu bermain tetapi masih sedang dalam belajar lah dalam bermain alat muzik iaitu alat muzik Um kulintangan saya mau belajar kulintangan sebab jarang perempuan main kulintangan dan kedua saya mau main kalimba.